<noise> tuu chi ma tinto´o, ni staá nuija, ja ma tinito nou jou kuu chi antre chi nou kaimadou xaa kai te ma tinito nou sou maxi ma nou jou, ja ka charí jii nu kaou tuula nou nou, tit souou jii tou kueni, kueni, kueni te nu chuu init nou chakulin in kuu in maiyú koo soui souu responder te nu tuu, tu kuíti na modo sou responder chi posio cerrado xaoii.